أكثر يوم مثالي بالنسبه لى يبدأ بصبح هادي مع جهوة، بعدها أمارس رياضة خفيفه ثم أشتغل على شغلى وأنا مرتاح، بالظهر أتناول غداء خفيف مع العائلة، بعدها أطلع على التمشاية وأجابل الأصدجاء بالمساء أجرأ كتاب أو أستمتع بمسلسل، وأختم اليوم براحة بالبيت.